Karazane fandrahoan-tsakafo telo avao gnapesaiko vilagny, da <hesitation> lapoaly, da cocotte minute, iah reva, ma <hesitation> e lapoaly agnendasako hena na laoky ako izany, da gne vilagny andrahoako vary, e cocotte minute revô hagnano, revô mahandro laoky maherihery magnano akô voamaigna aho, na magnano lasopy tombona aomby da cocotte minute gny apesaiko.